Amboa dia ma zany an de izy koa amboa dia zany, masiaka, masiaka izy an, de miaro tontolo misy ananjy izy, de tsy posible iny an, ho tafiditra olona fatifatagny, de matahotra olona andeha hiditra anatin’ny le resaka ékoistèma amin’ny party misy ananjy, de iny angambany anisan’ny hoe: a mahatsara ananjy.